Aa xe nchana, arroz ta nzina re'ya ncheya ndineyx por- por kila ndimena na na tienta ndexiney konosup ndiay ze nak arroza nadi toza, ncheya nchaney <hesitation> mgabna tys tatey yo lus aze- azeita' na yexa len ze'na yolud teda' yolud nxeyida lud yaxa jwa'na jwa'n nak arroz nawuz mbes menza, mbay thiba tys yo lud chuxa na nchola anta senya chuxa niay se bay nane' niay zebay, jwi'n jwa'numena kon ngo' za ngo- ngo yex len azeit o tambien este jwa'men kon ngo yeza' jwa'na mbay jwua'numena kon nit tana, jwa'numena <hesitation> ee kon kald ngidna, re jwa'na jwa'na nchanumena jwa'n mbes xa arrozna' mbay tayalna <hesitation> ee tayal toxkuamena gumenaza, nak lud nit kob nak tyoxkuay este yo lud lexa yo luda za nawue ndiey za nazi ndiey ndob yanumena jwa'na jwa'n ta chan arrozna tayal jwa'na nak chan arroz'a.